انا ادا طيبتلكم نطيبلكم الحمص في هاد المسابقة لانو الحمص طبق تقليدي من عندنا في البلاد وبنين بزاف والناس ماهيش بكل تعرفو هدا هو الي راح نوجدهولكم بادن الله نربح بيه